מאכן א, מ'קען מאכן א סאלאט וואס פילט אן, און וואס איז געזונט, מיט אסאך באשטאנדטיילן. מיט <hesitation> פיקלס, מיט קיוקאמבער, לעטעס, טאמעיטאס, און <hesitation> פעפערס, מ'קען לייגן אסאך וועדזשטעבעלס, מ'קען לייגן אויך, שניידן דינע סלייסעס מייערן, און ביעטס, און און רעיטעך, אויך און נאכדעם קען מען צולייגן ניסלעך ס'זאל זיין מער, ס'זאל געבן כח אויכעט. מ'קען אין א סאלאט קען מען געווענדליך לייגן וואס מ'- וואס מ'וויל ס'וועט אייביג זיין גוט, קארן.